ja taku ñaa ñakuu ñaa-m karu na katye ni aja ta ñaa ña siniyo ku ñakuu uun takuña nu ki ná´a ka ñaa ta ntiso ru kuaru ra ñaka hua siniyo si ña ñaku a llanta ñaa intiaa isioo xii ka ñaka hua sine sii te´e karruka ni ñaka hbua sine riso ñakuu ña ista ñaa ntisakatyi ka´a istali ka ra ñaka hua sine riso ñakuu ntii ka´a um ña in tisi ru ña ntitu ra kosine tyi ñaa na sa´ruka kuna sinityi uu sika nim kisintisa katyi ñaa ña ni saaru ka ra ñaatyu naka kuuna sini ntyi ka tisi ru ntyika ñaa ntyii forma sa´ña sava ña sika ru ku´ku kukuiru ku kaka ru ku uun kunu numii ru kuu kununyaaru a ntisakatyia ka ra nani sáa ruka naka kuna sini ntyiika mii ña ku ka´a ka